Varavarankely karaha tany varavarankelinay malôha bôka vitre zay, de za amin-jainy kaofa manasa azy igny efa misy liquide vitre efa spesialy fanasagna azy, ata miaraka am'lamba coton zay manasa izy, avy akeo amin-jay kosokosehina tsara avy akeo kaofa vita amin'igny am'zay koa edy gazety am'zay amaranako i- amaranako izy farany igny gazety igny am'zay agnadiovako izy farany de mipilapilatra madio be zay izy après, ia.